Uboonje unan húri antimbi, unan húri giɓúul gilli jandu uyeeŋ ma. Bbasgo fyeeŋnde fe, fee tteg ga a bsín, fee gge a giɓúul unan fi dooŋ; Ndu uhúrmate habe, blúŧi bito déeli mo, banhúri njali ma baan megesi bi. Bari ndi ho ti húri hal, unan yaata a hí ma, ganti fñege bito gitili mo a gwilin baa ma. Fñegi fduulu, fi ma húri yaa bamada fmegesa, amegsaa ttin giw, aa tti gaade hi ma njetedi wi. Wee tínga wi boonjiti ndaani fanfan. fanfan banan húrinde, njandi bayeeŋinde, jandi baayaata a fyeeŋnde, ñe nyaandi wee gi wentele ma.